Akaa niniva na jaa niniva ivinti naje ivi minyama ineyi yeniyoona. Najaa kaa ihii minyama yee niyoona nini, <hesitation> niye kuri nini nimuona naisaira saluti saana, haki ya mungu ayi, yaani najega na nadomire noosakata, yaani nodomne nosagata, yaani ivudu kwara akivise hai nione kwanza kana auene vii na ja munyama na ja- na- na- na, najavudukua ayiiyee na vuduu. Yaani ivudu kwara kivise haiyee, yaani hata hivi sa hai lazima iguswe vii ayii lazima ikishanua ndwele, hantu ilire lazima isharwe, nileuwire, najaimware kuni yaani isewa monisi, <hesitation> awekwa jika nasire kwata niira. Nakuna ujikwata! Yaani sinikera tamaa hani hoosi, kwahiyo yaani nini kuri yaani yoo aisee nii kuri haki ya mungu yaani kwanza, yaani nine valasa. nukuelela kuri <hesitation> ana akili sana, yaani kwanza faa nainikara lakini aja ahavijie kulangivijie! Yokovala vianita tasmini, uhu muntu nijoole yookuja, <hesitation> nikuja isee labda vyaboha au baku vyaviakoo, <hesitation> kwahiyo waohuja vyavia. Kowine ikuja ivijoivi naja wikire aha jeiya yoyo yiikire woukuja jiri. Yaani nenda kwanza yaani so hantu yoohulanga, labda yoyokuja yiiso noolevamia, yaani ani kusoma yiise akiri, uhu muntu nijoole yoohuja ntanha nakunuuu, dee utange kuni yatitee akiri, <hesitation> kaane muntu yoo kuja vyaviha ukashana vii yalire vii yootulia bila na wasi waasi. Lakini koo wookuja vyavilia. Munduu waane ahuu jeiyo nakipanga iso yoyo, sijaaya makuia kunno jelee ja kuno dasalama yasina, na indosimisimi mikara viona. kaa woosaka utange kuni hasa, doma najakura kaayi miito irangi kura, wee kuni kwanza ihi yaani, yesiri jisina yaaninanyumbi siyiingira tukuu ayii, jatitee akiri ni atani. <hesitation> kwanza yeikona isire vii kwata, yaani ihii ni kwata kweri, na yakarirya kabisa muluri yakatanga uhuu muluri ni wamuntu mwe nimumanyire, kaa najaavair muluri vii, hata daa avee hai ayii. kaa yataire najamuluri waako vii, <hesitation> dee utange uhu munyama atitee akiri kabisa uhu taga ukurye yatitee akiri <hesitation> yaani kuri yatitee akiri sana dotanga kuri ateta akiri. Kusina wote wonewulekire kiifunza, ti watite wele nimunyama jia hatakama na je twiga atakama na je najaa mpichi. Au naje ni simba, welanga munyama ali woosi mwe ani fugwa, akaelewa mustani, ni munyama anileu, <hesitation> zaidi ya kuri, kuri fanaa jo uifage jii. ufu- ufuge kuri, ose yaanda yauje, lala ilalee, loolea iloke, ikalaa yaleiikalaa, <hesitation> vaira saluti yakavaa saluti. Kuri iyoyo, <hesitation> hiyohiyo hapa uriya ila chakurya tukuu ikii, yakadiira uriya kweri, uri eje karne, nayamanyire kabisa chakuniya chachoo chee chenefunzura avisi vundu vene kintu furani. Dee utange kuri yatitee akiri, kwahiyo chirii chiri choosi che ichineri, chona akiri kajo uchalekizire, chekeleka leeelekega ujaaja kije hala ja mpichi ufaa uielekeze chee. <hesitation> yeeli ma chenee nema nema nimakufa vii niyesakala makufa vigi cheele kukielekeza kwanza mpichi, siri kuelekeza chili choosi tuku, au simba, chee kukueleza, hamuna, <hesitation> au niye chere vaseya ihu, enanihii, <hesitation> nyau, hanaa jaa nyau, nyau koo yatitee akini nyau sinimufikirakuri tukuu. Kuri yatitee akiri sana kulikoni inyau, nookoma na nyau, yoyo yiidomira vii yokoma na yalindwa naalindwa maanisha yakatanga, <hesitation> temoofa kwanza kuri, yenyau yeta umuntu atitee akiri saana kuunkwata ari. <hesitation> yaani kwanza kuri maisha yeti yatite akiri ni jaa binadamu viare na akiri, nija muntu vii, fosa kwanza nimuuntu, yokuri yatitee akiri saana, na ikuri kwanza naisifiya saana ni kuri, safi kabisa niisifiya sana kuri akali kiviana. Kuri yatitee akiri, fana isoyo alii! Koodeta ngatite akiri kwahiyo niura muda yolokenire wachakurya, yakadomaka kito kiisekira inyee chakurya, yakafyuka ikutire, yakatanga uhu muntu isiko labda siapatire tukuu yakakuelewa. Lakini maajaanyau siinikukuelewa tukuu lazima idome na madunkeka iyo ikasahire masusu inywe, nyau, kwahiyo nyau yaani <hesitation> kapune ni kuri niyaee kuri ni- naenda saana kufuga kuri haki ya mungu. Kuri, ayakawosaka utange mashiki jee choosi, chechena akiri, jaa binadamu nikuri, langira yaani minyama ini yoosi vuu, woseya uni kuri yatitee akiri